ווי אזוי איך וואלט געמאכט סושי אינדערהיים, איך וואלט אויפגעקאכט <hesitation> רייז, פיש, <hesitation> און אפשר אויפגעשניטן אוועקאדאו, און כ'וואלט גענו- געקויפט די שווארצע זאך, כ'ווייסט נישט ווי אזוי ס'הייסט, און אריינגעלייגט די עסן אין עס ארומגעדרייט- אריינגעדרייט ס'זאל ווערן און עס צושניטן אין שטיקלעך.